Hena miikalie yakwa nki ngenge mwanake <noise> yerifo wathoma. Wawi funichighenda shule kwawanidhani kwantha nkalale ighire mbeho. Haleighire mathu hektaho, evo kwairima evukie kyeo uvuvukie uende shule. Mira wakubakwa ngwakima chevo nakaa shulee. Maana kwaenda shule kowathu nihaghire ndeho urefui igothangu. Koriko fyaru uvukie kiru kwalembe ni haluaa. Na ika mbwembwe kua lua kwaitifagha shule, hevo kwa thiiikahe ivamo ughendihe filo kwicha ni daftari uhe kijo bistali. Kwaikaaho ngama kwaenda shule, ughenjika shule kuwatha uweghendie kwi! kampangia loko mboamboa itabidi ughende shule. Maana shule aleghire madaftari gheyendea, endea bistali. Kwairima fua enda bistali mile bistali ya shule. Ena daftari uendiee bistali, ena daftari ya shule kitabu kwaenda shu- bistali andikwa ni mranga. Mranga akutumie wavuvi yekwaloa mfughanyi, mira kwaandikiwa punje. Vandu mwanyweka puje tia, kwakwia kenyi kwa mnywe wa mama mvunde mkicha achate kwaenda shule kwamghinika mwalimu thaiwukia amna kindu kuandikiriwe amba ghuku wa waghafwa mbire kindu pupunje. Akakughea ni kwa mghea ndiku dupunje mera niviriwe kuri thige andoa ni. Mira nikukighe ngalwa enachio ukamghamba kuya nwa na imwe bistali na kwa njoo bistali, uandikwa punje mira khaa imwa kwa kule kuwira gwaji hacha chazingani na dhingana mpaka la mleti ngama nue- kinghama nure chicha cha vandu veshi. Nihakiko duni kwenyi vatotrae hacha ingia tochwa. Henaicho ni kwio haleghire kindo kighiho. Henachio, igheamba kua lwangula yaenda shule kana ile ghei kungire kinaada shule. Kughi na nekizakyeo keukala, kwathababu ya ukwasi ngelektena ena nyumba keo